के दगड़ी भी ब्यो कन से पैली हमू त वेगा परिवारा बारा म वेगा व्याहवारा बारा म वेगी मानसिक संतुलना बारा म वेगी वित्य स्थिति गा बारा म वेगी नौकरी ग बारा म वेगी रुचि और भावनात्मक स्वस्तीय गा बारा म जानण ज़रूरी वंदु।